عشان تكتب رسالة شكر لطيفة إبدأ أول شئ بتحية ودية، مث عزيزي، عزيزتي ،بعدين عبر عن شكرك بوظوح، وأذكر السبب اللي تخلية ممتن، مثل هدية أو مساعدة حاول تظيف يعني لمسة شخصية، مثل ذكر ذكريات مشتركة بعدين إختم الرسالة بكلمات جميلة مثل أطلع لرؤيتك جريبا، أو آخيرا غستخدم توجيع بسيط مثل مع خالص الشكر بس.